Hozirgi ilmiy tadqiqotlar o‘simliklarning og‘riqni aniq ma’noda his qilmasligini ko‘rsatmoqda, chunki ular markaziy asab tizimiga ega emas. Ammo ular tashqi muhit ta’siriga sezgir bo‘lib, himoya mexanizmlarini ishga solishi mumkin.